<hesitation> nkyang a n yya konzan ka̱twa ni, dani chi n ni hwa, n mi swal ni nzuk ku n shyek a̱ta̱ntson, zi kwan naai ka̱za, nzuk kan kanyang-bvak nzuk a zi naai, agbodang kyang u ku̱ n kwar shok ka̱m, ka̱ram ka̱yaam ku yet a̱la̱lei ba n shok ka̱mu-ka ma a̱gbodang kyang in nu a̱ni a̱ yet n nat pfong, ku̱ n byyi pfong a̱ nni yya <hesitation> a ofit uni, a ofit nzuk u, ka̱buwa m ni yya pfong a <hesitation> nni brang a̱u ba n ni sook pfong a ni, n yya. To ku n ma byyi ba, nat ka̱bvwa ku̱yak, ku̱ dikwon a̱ni n nat kuya, ku di <hesitation> syang a̱ni, u nat jyi kabvwa ku̱yak. So a̱ami a̱mi zi mi in swat, a̱mi a̱mi n miyya to kun yya a̱ni A ryi zi nat than ba a̱ta̱nom, ka, a̱ta̱nom ka, se n drok nat <hesitation> n brak h ba ofit u̱ drok nat <hesitation> n brak h ba ofit u̱ n bu swrang. Ku̱ n brak a̱ta̱nom ka, n bu swang, se n yya a̱dwe, wwon n twang nabvwa na n ni yya ni, rot a̱n pfong a nyya. Azanshring, n shyi bu kyang bvak nzuk a, ku zi swrang nya kyang-ya, u tsaai nkhang ko zan a̱yin a̱ nat a̱ si twang di twang a̱ brak a̱ myyi. So a̱mi a̱mi ku n dyi konzan katuk, ko nzan ka̱ram. Zi yya nkyang a myim zi yya ni ka̱ta̱ntson, a̱ nal pfong, a̱la̱nom a bra̱k bu pfwu u kai nda, upfwui u ya̱ kyang-ya upfuni a̱ta̱tuk a swrang bu kyang brak nwan na yi tsaai nkhang u yya, wwon a̱ta̱tuk ka a nat u si twang kabvwa ka U̱ twang kpa ka̱za na u zzak. Ma a̱ta̱ntson kam kyang a a̱gbodang u nu a̱ni a̱ yet, yi swrang ka̱bvwa karing u naai ka̱za, u twang kpa ka̱za na, awwon u̱ yya kyang a, u̱ si wa bvwa m wruk, u̱ si na bvwa n wruk, konzan ka̱tuk a̱ni ku n dyi ba̱ n nzuk. N shyek a̱ta̱ntsaon tway kpa ka̱za na, n nat ka̱bvwa pfong, u bra̱k u bu pfwu a̱za̱nshring a shyi bu kyang bvak nwan na, u ra yya pfong u twong than u yya na̱ pfong. Tha ku̱ g byyi ka̱bvwa ka a naat si ntsaai nkhang bu ba̱rwai ni a nat. Ami a̱ni ku n dyi, ko a̱ta̱non. Ka a nat u si tsaai nkhang nwon na a̱uwon u brak. Ma nkhang a̱ya bu ba̱rywai ba, ni sook ka̱ram nzuk ba, n byyi a̱huhwa pfong a u yya ni, pfong a n yya ni nkpa a̱ni yet nyyi bvwan kpa kaza na tyei a̱za̱n an wap a thar se pfong <hesitation> tyyei ba̱ryet ka̱za ba <hesitation> chipastorna, to sa̱re, a npfong a̱ya nna yada swal a bu ba̱kpindang nzuk a, a̱ sook karam aya sa̱rei ba. N byyi a̱huhna npfong a̱ywu konza ka̱ran n brak n bu swrang n da cyang kyang a, nui yiyan ni. n hwa kyang a, n ni tyyei ba̱nyet ba ni, n hwa kyang a ni ni yya a pfong bvan kpa na ni. Ami a̱mi konza ka̱tuk, konzan ka̱ran, konza, katuk a̱nni a̱nni n ni shrya swat nzuk a, ami ami har n bu ntyak